ଵିଭିରନ ପ୍ରକର ଔର ବାତ୍ତେ ଜଂତର ଏକ ବିସ୍ତୁର ଦେତା ଲେଗେତେ ରହେ ହୈଂ। ଫାଇବର, ସାଇନର, ତାରେ, ବାଈଲେନ, ଗିତାର, ପିଯାନୋ, ବୀନା, ଲୋଚ, ସାରଂଗୀ, ତଂଦୁରା, ସୁରଵାହାର, ବାଯୋ। ବନସୀ, ସଂଚାନ, କ୍ଲାମେଟ, ବସ୍ଟା, ନୌବା, ବନସୀ, ପିକୋ, କୋକରଣା, ତୂରୀ, ଦୂବା, କ୍ଯୂବ। ତାଵେଲା, ପରିଧାନା, ଧୋଲକ, ନଗରା, ଡ୍ରମ, ତଂବର, କଂଗୋ, ବଂଗୋ, ଜାତୀ, ସୁଲଂପୂର, ଚଲପଟୀ, ସିଂଥେଶୀଜର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ। ସିଂଥେଶୀଜର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗିତାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାସ, ଡ୍ରମ, ମେଶିନ, କୀବୋର୍ଡ, ପିଯାନୋ, ସିଂଥେପିଜର, ଗିତାର ସିଂ ଵାଲେନ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ପରାମ୍ବରେ କୋ ଜବ ଜାନତର ଗୁଡୀ ପାରାଂଗୀ, ନାଡାସାମ, ସଂଥର, ପାକଵାଚ, ମରିଦିଂଗ, ଉଭଡାଯଂ, ଭେନା, ସଂଟର। କୁଲେଂଗ ନାମୁରା, ଏହୀ ତାଲେ କା ସାରା ଵିଶ୍ଵର ପସିଦ ଉପପରଣା ଗୁଡି କୋ ଜାନତର ଗୁଟ୍ଟା କରେଂ କିଂଟ ଵଯଗଜ ବଯପା ଭୋ ହୀ ପରେବା ନହୀଂ।